Ghanii elfu lamaa kudheni tolbaa khunen ghan dhibiamu won dhibiaf hinkhumbukenu arrath won dhiaf hinkhaabenu yaani kurath jirah kuraa dhatheni ghafii Kenyan ghafsun dhub railaf iyoo uhurut akhan wol shidhana dhub NASAf jubilee dhub kura khun akhamaa uhondo dhufeni won birri ghadbathe dhub ghan khan ghan yaani Lilah jarsun wolshidhathe kura dhub won akhanatha irithi woldhabdhee